Bueno pues nican osea icon ichigua de frijol non yectl ocatca de tocaya in yectl entonces in tlololaya tlalia guistsi nincon ni ca ni ayoctsi pipitsin carbonato san nicon techmacaya pues in vitamina o cuel tortilla non de tlachkal me chomakaba pues horita sequi amo cosas kikuas in yectl ocuel un pescado de cualica guan otcatca melaguack de natl icte in pescado pescaruaya entons in nochi de itlani In pescado tsoyonia kikuas icon impoanvitamina in pescado guan este icon otsiguaya in frijol sequi san nicon ican ni ayoctsi tortilla non kishmati in frijol negro ocse pero non de abas ava seca tekishitiaya quitsikia ne chekmatia in non tlaliaya icon tlacuaya pasotl clalilaya icon o chiguayi nonpal in chichikaguash tesia tocaya icon tlacuaya melacuatl non quema vitaminas o cuel in melacuatl tlaliaya in kiswkia veces icon tlacuaya in frijol tlacuaya icon Guan non kema vitamina para chichiguaya casi amo cus in cuaya porque amo casia porque lo que es yeyetsin ne checaltilque icon porque in pescado amo cosa porque catca amo amo asia in tomin ajam pero ashan quema in pescado cualica itlani yenon ni chigua non quema pía vitamina